דורך גיין די דזשונגל אליינץ מיט די אייגענע צוויי פיס. וואלט איך מיך צוגעגרייט שוץ קודם כל. וואס איז עפעס וואס קען אומשעדיג מאכן חית און פאל א חיה קומט צו מיך, לעקטער וואס מ'קען ניצן ביינאכט, <hesitation> וואסער, גוטע שיך, און שיץ פון אלע פרעמדע עלעמענטן.